E dow do un heɓi honduko ɗiɗi. Woɓɓe yie un waawai, ngam un hakke konmoye joɗo so inaare fuf ko yiɗi e duniyaaru. Amma woɓɓe yie non ɗun waɗaatako ngam e wodi banbanci launiji laaral e nyande zarafi e duniyaaru.